أهلين، شو أخبارك؟ شن حالك؟ شن داير؟ شخبارالك؟ عساك تكون بخير؟ اليوم عندي فكرة حلوة، شو رأيك نطلع ونتغدى مع بعضنا؟ يكون عندنا مكان هادي جريب، تعالي نجتمع أنا وإنت ونفض ونجدوا الوقت مع بعض ونديروا جوسمح هيكى، وتبق ذكريات لنا يعنى.